Maro karazany zany ñy raha mañitsy y mety ho hitatsika: -Misy ñy vanily; ñy zirôfila; ñy sofora; misy koa ñy voanjozoro, ñy tetikazo. <shushes> akondro gasy; misy ñy any sôna. <shushes> misy koa ñy dipoavatra foty sy ny dipoavatra mainty; misy koa ñy sakay mena.